Taka xoko nanguu xoko ne'e xoko kuá chó no ha ko'ó yoxín aján, kanuu kunuu, kanuu kunu januu kanduu ndujá ki'ika tendaja kunuu noka joma'a te yojan kanda naja'á ha kajaté xouun ndakate nujute naja'a ndaka mi'í naja'a takanguaté kendó jan kaja ma'a ka'a kanuu kunuu ka'a kajonea kaja.